انا بالنسبه ليا الحاجات إللي نحب نديرهم في الوقت الفراغ بتاعي راني دائما تلقاني الواحد هكا يشد الروايات والكتب ذوق نحب نقرأهم و <hesitation> هكا يعني نعيش الحكايه مليح مع الروايه ونتاثر بهم يعني والواحد يتزود ويصير عنده هكا ثقافات ويتعمق في ذوق الامور.